Kora na isen na kat nyo nating oraf fisok ror ya kainy non ratsu ge kai non fan ge teis naman, nyo <hesitation> nating nyo na rou teis nyo sab kora nyo nating orav rou nyo nating bus rou na rou jian numa. Nyo nai na rou ratsu nyo te sab kora, nyo te bus mes nainy nyo kuu rou <hesitation> mes vainy te nongon ri fuit miror mes kainy nyo te na teis nyo te sab a kora na minon tsau nyo te bus. Mes nainy nyo te nom fats ge nau nyo te atsun famat rari. Kora na isen na ka nyo nating orav <laughs> fisok rou ya tan toto tsiau. Gi ka na rof fisok tau toto tsiau, nyo nating karous rou ma tagei ya, na ka nating kat ro nyo, nyo te fakats ya, puan tsonyo buruts rou, farei kora nating goros non pana ma nyo, nyo pininy tagei kora, ka na iring nyo nating orav fisok rou ya.